أنا بفضل إني نكون نعالج أي مرض, خاطر معادي ن دبي هنا نتحكم الآخرين, كل حد عقلو في راسو يعم- يعمل اللي بحب عليه, لذا بالنسبا لي لاني كي نمنع عباد من أمراض, وناحد حيوة الخير, <hesitation> عباد كنت شتوصل تموت, وأنا نخرجهم من هيك المرض, وتلمحنا توك بالنسبا ليلي خير بالفين مرا, من إني نتحكم بعقول العباد.